Lu lucchettu avi a serratura dintra propria, a chiavi avi a furma di la serratura e quannu veni misa dintra, li dui parti appattanu e facennu unu o dui scoppa si rapi u lucchettu. Allura finalmenti putemu trasiri 'n casa e mèttini còmmiri dopu na jurnata di travagghiri.